Nama yó tá tangu nama xantamí yó ta kuchónña na kuchio na'a kuchó, na nama xatamiyó tá najan ta kia inió xaná ko xán vio ta najan ta mini na ho o on. ho o on. na na cuerpo xó chioña, ta ho tu nama na danro damó nama kuan a nama nama kuchí anama nama rosá ta na jan ta mini damó kuan da davo ta xhichí tao xhian, a nama kuan yó na kuchóna na ta tenró atavii dinio ha ho o on. ta nrato tá najan naketó nó ho o on. no kutata yó ta nruvá anama ha fá yó tá duni tan damo xhanña anrachoxo a veeo a ini veeo naketó, ha pizo xó ta nidajan nró ta hó. najan ngu na kuchó ha ho o on. na danruvio ho o on. yutata xó ta najan tú ta xa inka tu nama nguan xadín xadián ná ta hú tona kao naquetó dó todá xa fá tu kuchó tó na kao naketó ho o on. ho o on. ididinió ta kuni tan kuchó namaján.